Nta sta riva c’èranu genti selvaggi e misteriusi, cu l’occhi scintillanti ô chiaru di luna. Duranti lu jornu però nun c’era nuddu, e allura li genti di sta navi nun sapìanu si chiddu ca avìanu vistu era veru o sulu n’imaginazioni. Avìanu paura, ma nun avìanu lu curaggiu di jiri a taliari. Pinsannu ca duranti lu jornu èranu sicuri, dicìsiru di scìnniri... ma nuddu turnava mai, mentri ogni notti apparìanu sempri chiù occhi scintillanti sutta la luna.